Wanadamu muunsha kwa sababu we shilima inda umepata tatizo yuuze kweinda kwa nemsaya kwambia jamani humama ngekata ngapata na shida akakueleza akwiya mwana mwana kwawe katingwe kati chundua kulindum naishi ye koongosa kwaya kaundungsha akafata nge ni asara <hesitation> wo hai wa mndu nakae umshate